<noise> <hesitation> أكيد السفر عبر الزمن، و <hesitation> يعلمنا عبر العصور، ويعلمنا ثجافات العصور الجديمة، وكيف كانت حياتهم؟ وكيف كانوا يطوروا من أنفسهم؟ ويساعدنا واجد لتحسين حياتنا كمان، باستخدام <hesitation> معرفتي الحالية نعرف <hesitation> كل شيء عن العلوم الطبية <hesitation> في زمانهم، ونبني علاجات جوية مع الناس <hesitation> لتطوير المجتمع. <hesitation>